Maa ciwuwa loonirga, kannga woni naa uuraanga ɗaa loonirɗum, tumbaa kare maa to ciki, omba nga, kunnoɗaa nga, ala nga nga loonani.